Mme inuen abup etọk mmo kuto kuto kied edi nsiad, nsiad akama ndak ukọd ma ndak eyip ma ukọm abup etọk mmo. Abasi ama ono nsiad ifiọk nte asañade ọdọk efọk eyenam uka itie emi nsiad odọkde efọk, udiberede efọk oro usie idem akpa fin, ofo ọdiọñọ ke Abasi anam utibe mkpo ono nsiad. Nsiad ida ndak eyip idi, akama kied kied ọnyuñ ọdọk, idọk edo ima, ekawak efen edidọk idọk ima akada efe edi edidọk tutu enyene efọk nsie, mmo ebup, nsiad abup efọk nsi ntra denofo aka ke nduñ esin nduñ esin akama mbid, ididikọñ mbi akabup etọk nsie, isin oro ima, emana edikọñ efen akabup ọkọñ tutu enyene efọk emi eduñde. Eten edi mbukpo, mbukpo akama mme mbi etu, mme itihe etu ada abup efọk nsie ke ata enyoñ etu itie emi owu misimeke mmo k'ommo aka akabup efọk mmo, mmo aka akabup efọk mmo do, mmo ma utere mmo aka akebup efọk mmo do k'itie owu misimeke siak nsen mmo, mmo eda nsem mmo nte ata akpan mkpo eyenam mmo ebupde efọk mmo k'itie emi owu mikemeke ndidok kini kiedeke afo amade itie emi ñkwukwo ino esiñde nsen nsie, udok uka do ana afo akama mkpo ekọñ mfo siak enye ebeñe idem ndidi ndikọñ fin. Itie enye enyemde ndikọñ fin edi k'anyin, enyem ndibine fin ibud nkọñ fin anyin, nkọñ fin utọñ mak ofo ekeme ndiduọ* nduhe mkpọñ nsen nsien oro kini mmo esinde nsen ke efọk oro mmo ebupde. Nte mmo asañade abup efọk mmo edi oro do.